بصراحة، أفضل أسمع الموسيقى العصرية. ليش؟ لأنها تعكس الوقت اللي إحنا فيه، ودائماً فيها تنوع يناسب مزاجي. الموسيقى الكلاسيكية حلوة وراقية، بس أحس إنها تكون ثقيلة أحياناً، وما تناسب كل الأوقات. بينما العصرية تكون أخف وأقرب لي.